Je owi' este nku'tpatä muspatä nku'tä como äjtyä sunpa nku'tä, muspa nku'tä säjkojmä pijpa aneji'k y tambien muspatä nku'tä en salsa molcajeteado o licuado, jutzä sunpa nku'tä, tambien muspatä ntzäkä nyäjmayajpapä pico de gallo, nkojtapyatä niwi, usyäk kana, yyy jejtzye wa'ku sunyi nku'tu tambien.